Karazan̈a satroko ndraiky haiko, karà ôhatra kasikety àby ren̈y, bare, <hesitation> misy satroko mpan̈ano kabary àby ren̈y, satroko lavy sofina àby àby ren̈y. <hesitation>